Ya haka la tak leke, leke <hesitation> ai wane ya wote le we tolo ya mu'ta. ya mu'ta <hesitation> kalau sampe wa dul leke nia man'na aku ti'ina wa bisa. <hesitation> bisa alus ina wa, bisa lis tu'ha, bisa alu sik'ka le kalu ta ta kalau <hesitation> ai'din lili tan lala kai na bisa aduw kita le toa ke'peli kita bisa alu'sita. <noise>